<hesitation> ghighe thara manghe thara che gumnit ska man ghe anam ghai dgaa radiwaa myarwa ski manghe vak manda managh thra gule zɗa ghu zɗa na che thra batagh we shir plaghi a ku’a cha akranta manigh janga ɗga diploma zga dgree amani ghe shir plaghipla gule ama zigh nnishe yagdigh vjarha manigh ghai cha ghe gule <hesitation> bigh ba ski da huɗe az aghu a thara ch nache gumnite lilinge augh zi zgwagh chaghe vjarha ana gamduwa nach thra nga thra tha’an chkarini thrach gumnit va ne dag michane na man thara hc luma anafta nach fiche ikwag da gamndu gma nach thra zan nau cha amanigh janga amani chagh janaga jang shih-shih shih manighe tang <hesitation> a zee a jang dage tiuk tiukwe na kwarud kwana a pramari ha dag micha kagh dghida nam vuk cha pramari gule na ma nigha sakandri skule gule a manigh a diploma amanigh dgree ikwagh gamdu thra thra nai wahal cha guyi thra dingaka ana pgham sagam ɓaɓ va zane nga ka blak gamdu thra nada auka va pgham ka sagam baba zugwi ka gwajgafte <hesitation> dida man thra didi yka nga Ka mblavghava da da gamdu gma ka thra skimna ana au rviskaz gwajgaft ana thghakafe nhja nghaka fta fiche ana ghal na ngaka blaki gidanchniva kwangi che thrava ngha ngha kafta fich hina fich nakwarud kwara fiche hiɗacha luwa fiche ngura cha ghar ha a fiche ana gida ngsag wufa na fiche ana giɗa ngsag wufa na ghal nava nga suduk zbava nga <hesitation> hni mmbatiw zdava dida dauka ska gwail kawud kaghar ska zanna’a auka ska kwara zanna’a auka ska kwara a mangh thra <hesitation> ku thra cha luma a’ amanigh janga a oul che zug gwajgafte jangii dgagh gwi skifti fat duniya hina gam ska ana jangaya, jangika bika dba vɗikam ta danai a athara chane <hesitation> z gwajgafte da thfhakafe danai thara chane, ma kwarka kwara dada managh janga baza fichagh bat—bat ha baza fich ka bat-bat va danai piɗ fta vɗikammta aska baya gule dida au man thra lumaka makaɗaka vhja ma hnika ana ana msuduke, gulee de sil ka dinnaiski vanna <hesitation> ana bam ka vuke kmanda <hesitation> thra cha luma ku wiyadva cha cham ka thgha da thgha ghaf thgha ga ga gwal gham chaghe aska ana bi ghaya aska kwara gwai ghai chaghe

Dalgagh na cha cham ka kwara fta fich a hinaha zan na’a cha chamka da wusaka ghubatha da wusa ka zga ga ga shinkafa <hesitation> wusa kaz ga nahkan ta cha ski shih-shih-shihe ngha nghaka aga nah ski dghin zan na’a shir da thagh ka thgha ana fe fta giɗa chika ana anft dunya di nga ksag cha ga niva zane ngaka da blake giɗiva ngaka da blak mani ghai vda na ghava mnah chamka kwara azud kwara wusa tia zan na’a abaɗgha bɗa a zamani chu wusa mzamn chu wusa cha-cham ka fieh ga iyalwa ei vargaa ga dgagh tha ska hla wud nja’au ɗafta gwihe hina nai var ga yuɗe na kwwarud kwara <hesitation> chaka ya da la’aga hausane chaka yah <hesitation> ga yuɗ ne na kwart kwala taki hasta ka yaha vayra ɗghwiɗ ɗghwiɗe vaara kunikshe <hesitation> ana nka nja; oka pghar sag kann <hesitation> ndgwaya ka. a da ngla dgwai chka gule dai gagh na cha-chamka fla fich hina abaɗ fhi fich cha wusa sha wusa de dvani wudi de dgusa wude iyalwa kan na wusa da wusaka dvaare de dguga nga da mali na da wusaka da ngur pa kanava dida wusika dugh itha fta fich hina wus gwih zik nana <hesitation> a wud sage batagh we pisik a ngura kaga ga bal dam chaya kaka da tuhu tuhu dgwai chka aga thuhach dgwai sghu chkani fas-fsa- fas haz ga dgwai ana Fta gwih chani sane nga ɓalva dag mich chan gule ka’ada pisipi nah kamta chga ngur’a gule nngsage cha dgwai sane pisarsay te a ngu’a ngsag chga dgwaisani nga da ka’ana dgwai guliva <hesitation> dgwai ana ana vavu-vava ka’a ga dgwai ana ɗaku ɗak nchkani sani <hesitation> as nehki dgah gi dag wus ngri kna ha’a zanai da hai-hai ta ngsag cha ngre aste zamai da hai hai ngsag cha ngre ka pisa kaka wai nghu a ngri ghaluwa nnga da gamndu a kuza chan va ama de piska ghaluwa zan naa da kadi kɗa nina kwarat kwara wusa cha zaman hina ha iyalwa nai <hesitation> a wusa dva wusa dva wusa duksa kanna nga za’a dgaghe hi’ ana na cha luwa wude kanna ki ku kuwus da wusa fta gwihe wi chki zuwud ba cha cham wude dag wusa na wus da wusa wud kanna zanna’a ngam la’a clud da kwar daw dam la’a ga turanchighe <hesitation> anich la’a rukta shi wusa da wusa tafta gwihe ana kanna kak da wusi gwith ghɗa wusila gwith ghɗa tu da cha cham chamka da aammdu ama ka a dugwai da luwa dida da suk du skwa kahne da cha chamka gule fta nach fich ana kanna cha-cham ka kwana nai wahal <hesitation> nao blach gida-nai blach gida wi la’a kwar da kwara gh nai blaach gida <hesitation> e kanna bla gamdu gma asku daft dva bla gwi skifta luma gwi bla gwi ski kaha’ ada hɗa da a am du ka ɗawaya naa ka da ka’a za

Dgwaya di nga ka mas nil gwith va zane nga da dgway da sghiva niski cha kuwude mak ga jijagh mur cha iyalwa ka sau dafta fich hina ka gwil ka ski zik na na hina gwil kashich kuɓe gwil ka ski kii ngal da wude gwil ka ski ke ka ngal dailuwa a gwith ghai na a wusa ghal na kunik cha ski ngha ngha kafta luma zan na’a ei la’a che ski ana wus dawusa wudfte gwihe shir ghdana nam luma cha-cham ka kuga zan sana kuga suta zhaha nik zga skina ngu aud ga bab ngan saufta gwith va a ngai vau ku skina manda mani a chag da cha aud ga ghai sana <hesitation> ga wufa sana chag da chagaud ga ghai sana fta gwith vaha ei mil wusa da wusa wud ga nah kamta chaga wufa sana ngha ngh kamta chaga wufa sana gha nghaku oma mnda manu eud ga ghaya na chag da chaguwud ghaya na kwarud kwara <hesitation> katakwa da la’a gh ga yuɗe la’a gh ga hausa hane saufta gwihe di ngan saufta gwith va ngaiva wussa sana ni thra cha wusa sana ni thra cha wusa dghine ku ghai sana ngar kama <hesitation> ku’ei zdaufta gwiha wude nah nis ski zdaufta wusa wude nagha nagh ka ga dgaghtha zud nglaya ga vghi sana saku du saku wude kunik ski ngha nghaka nga ski na dill hai ghainava nga ksina dil hai va ku nik skina man ka nai piɗa fte nai ghuyafte nai ghuyafta ga nati nas ski dghin shin ngha nghaka nai ghuyafte a dghwiɗ ha la’a dgwiɗ chki chan chna gur hina <hesitation> dida bia gur ki a hanngh na <hesitation> l ai ei fta jij jij ghamur iyawa zan na’a. A chkwifta wi la’ae chee wusa b chkwifta wi zdghar zha a hiya ba iccha ckwe chkwa cha giva che wud sag na gha nghaka cha giɗa da mbata wuɗe az ga nis zazal ana ana gata vgha ste kosta ka <hesitation> nai vi wula te dag chik chickike cha vi wulate wiske cha manda ka kada dag na ba <hesitation> labah ski cha kath dau kthate kasta ka’a baru ban mbante kasta gui ka’a hi’ara hi’a kara hi’ara hia guke a kiziya da giɗa nchka ni nis ghwa ha anghine ga dgahtha shiye ka’a da pi’ari ga wufa kada gwi dgah da shir kda <hesitation> chambal da cha mbala ka’a dgah tha shor va ik nada <hesitation> thagh traf gwajgafte de kaɗitamta cha dgah tha zane ana fichagh ne tu ka’a a hraya ka’a da fiari vghichane fi’ista ughi chane ka’a da ngu rarun mbarfe ngha-nghaka hiɗafta nich dich hina kunik cha fiche a zaka a dak hida ambagha ambadgha ambaɗgha luwa ambaɗgha hida ambaɗ gha luwa ambaɗgha hida mfichagh ne cham fich ngud ga vghi sana ngha nghaka kawau dafta fichee <hesitation> dai gi ngi’a gh ga jijagh mure cha dath dee dva chude ga ga dgee ga majagan na tha’a da tha’a wud ga <hesitation> a dagna cha tha’a cha dath dva chud wude cha gamdu mayha wud ba gamdu mahaiva wude gamdu mation ga jijagh mut cha iyalwa kosta ka’a <hesitation> an a tav nil anam ghathagi mghathaw tav nii nasta mmghatha taz chkani zan gwill ka yuwe.